Allura, haiu a tagghiari li capiddi, un tagghiu semplici. Li vogghiu curti di li lati e chiù longhi di ‘n capu. Poi li pittinassi nn’arreri a tipu a spazzula. Nun li lassassi troppu longhi pirchì fa caudu e preferisciu aviri capiddi curti. E poi è chiù còmmudu quannu l’haiu a pittinari, accussì nun perdu troppu tempu. Stu tipu di capiddi comu li mia, sunnu difficili di sistimari e pi chistu preferisciu avilli curti.